Laha ty fomba fanorotoroa poivre aloha anaty masiny fanova azy iny ao. Ajobo ao tse voana- voa poivre iny. Lafa ao amizay i, ahodikodiky raha iny. I ahodikodiky iny zany, iny mamotipotiky raha iny man- mamotipotiky poivre iny. Lafa torotoro amizay, alà bakao, bakeo ampirimy atao anaty bokaly na atao anaty sachet.